א וואש מאשין האט א טיר פון די פארנט ווי מ'קען אריינלייגן- ווי מ'קען עס עפענען או- און אריינלייגן וועש, נאכדעם האט עס נאך א פלאץ ווי מ'קען עפענען און אריינלייגן די זייף און פון דארטן רינט עס אריין אינעווייניג און נאכדעם האט עס מ'קען עס אנשטעלן און אנצינדן <hesitation> ווי הייס מ'וויל די וואסער זאל זיין, ווי שנעל מ'וויל ס'זאל זיך דרייען און ס'וואשט אויס אלע וועש.